A Brezila agny zany amin'ny ankapobeny trôpikaly ny toetr'andro fa misy koa ny faritsy antsinana da maiky sady mafana, da ny faritsy avaratsy mando miaraky amin'ny oram-be.